Kwamfanoo nkulutuu, nkulutu jinopatikana koo nipipindi cha mbulaa, <hesitation> no- nojipatikana koo kuwingi, koo mbula yasiree sijipatikana tuku, kwasababu nkulutuu ni adimu sanaa.